ସରକାରୋଂ କର ଭୁମିକା କୋ ବ୍ଯୋକ୍ତିକୋ ଦାଚରଣୋ ନିଯମିତୋ କରୀ ବାରେ। ସରକାରୋଂ ନିଜୋ ନିତି ଆଇନ ଏବୋଂ ନିଯମମାନୋଂ କୋ ମାଧ୍ଯମୋରୀ ବ୍ଯୋକ୍ତିକୋ। ଦାଚରଣୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପୋକାଈ ବାରେ ଜିହେ ତୁଏହା ସମାଈରୋ ସୁରୋଖ୍ଯା। ତମାନୋତା ଏବୋଂ ନିଯାଯୋ ସୁନିଶ୍ଚିତୋ କରୀ ଥାଈ ତେରେନୋ ସୁରୋଖାରୋଂ କର। ଭୁମିକା ବ୍ଯୋକ୍ତିକୋ ଦାଚରଣୋ ନିଯମିତୋ କରୀ ବାରେ ସାଚ୍ଚୋ ହୋଈ ଥାଈ।